Äjtyät une'äktä mäjtzäpyatä'ijna, popyatä'ijna jejtzye ijtyät nkuagriyaji'knhtumä, opyatä'ijna äjtyät vecinu'oj ja'kutyät manh mäjtzäyi y me'ntzyajpatät'ijna äjtyän nkuagriya ja'kutyät poyu haber iyä'ijna ganatzäkpa winti..